ଆପନୋଂ ବତତେ ହୀ ପରୀଵେ କୀ ଗୁଟ୍ଟୀ <hesitation> ନଲାରୂ କିପରୀ ହାବେ <hesitation> ତପକୁ ଥଵା ପାନୀ ଠୀକ କରା ଜାଈ ପରେଂ। ନଲା କୀମା ଟୈପ କୋ ଆମେଂ <hesitation> ମେକାନିକ ଡୋକରୀ ଠୀକ କରେଂ ପରୀଵା। <hesitation> କିନ୍ତୋ ତପକୁ ଥଵା ପାନୀ କୋ ଅଟକେ ହୁଏ ନାହୀ।